Toh wayboro woo day haŋkaŋ i ga ba, ma guna haikulu kaŋ a ga te hinkuna zaari, ma guna nda saboda ifo se saboda hala ni ga zaaka ni kwaara, ma bay a na haikulu bay doŋ haka ma si koy ka zaka baŋkaŋ aman i ma na dondonandi haikulu fu ma ka neewo haikulu kaŋ ni ci a se a baasi da nin wala mo a ma ne a'a ɲgawo haikulu kaŋ ɲga te a kulu a ga hagu nda ga nooya. Man bay a go ga ni bina sara, amma nin wo ɲgawo si bay haikulu kaŋ a te a ga miila sanda ɲga na hari hanno te no. Nin mo bine manci yaadin no a maga se no i ga ba da ni ga koy ceeci do ma kay ka ni ceeci bor hanno yaŋ do, da wundi kooni yaŋ do kaŋ ciya i ga ma dottijo sanni. Dottijo yaŋ no kaŋ ga ɲgay izo daŋ fondo hanno ga kaŋ da ka a ma bay ɲga gonda dottijo yaŋ i na ɲga daŋ hari hanno ga kaŋ ga ni beeray di a ga te ni se haŋkaŋ ga ni bina kaanandi. Doŋ ifo se doŋ ba ni fatta no ni tabbat ka bay ni bina ga kaani, ni ga foŋga ga a ba ma zaaka baŋkaŋ lokaci kulu da ni fatta sanda ni ma si ye wundo ra doŋ hayay kaŋ a ga te ni se maa ga se. Ma si a boori yaŋo gana ka ne ni ma baara ni man kay ka, kani wundo haali caw ka di matekaŋ no i wundo cee ga dira nda.